Se're rua tallu ngappa lima annang tuju karua salapang sampulo sampulo se're sampulo ruang sampulo tellu sampulo ngappa sampulo lima sampulo ngannang sampulo ntuju sampulo karuan sampulong salapang ruang pulong ruang pulong se're ruang pulong rua ruang pulo tallu ruang pulong tallu ruang pulong ngappa ruang pulong lima ruang pulo ngannang ruang pulo ntuju ruang pulo karua ruang pulong salapang tallung pulo tallung pulong se're tallung pulong rua tallung pulong tallu tallung pulo ngappa tallung pulo lima tallung pulo ngannang tallung pulo ntuju tallung pulo karua tallung pulo salapang patang pulo. patang pulo se're patang pulo nrua patang pulo tallu patang pulo ngappa patang pulo lima patang pulo ngannang patang pulo ntuju patang pulo karuang patang pulo salapang limang pulo limang pulo se're limang pulong ruang limang pulo tallu limang pulong ngappa limang pulong lima limang pulong ngannang limang pulong ntuju limang pulong karua limang pulong salapang ngannang pulo annang pulong se're ngannang pulo ruang annang pulo tallu annang pulong appa annang pulo lima annang pulo ngannang annang pulo tuju annang pulo karua annang pulo salapang tujung pulo Tujung pulo se're tujung pulo ruang tujung pulo tallu tujung pulo ngappa tujung pulo lima, tujung pulo ngannang, tujung pulo angtuju, tujung pulo tujung tujung pulo karua, tujung pulo salapang, karuang pulo. karuang pulo se're, karuang pulo ruang karuang pulo tallu karuang pulo ngappa karuang pulo lima karuang pulo ngannang karuang pulo ntuju karuang pulo karua, karuang pulo salapang, salapang pulo. salapang pulo se're salapang pulo ruang salapang pulo tallu salapang pulo ngappa salapang pulo lima salapang pulo ngannang salapang pulo ntuju salapang pulo salapang sambilangang